Ny anjara asan'ny fomban-drazana amin'ny fiarahamonigna ankehitriny a dia mazava ho azy ma zany ka mitahiry ny raha namboarin'olombe taloha tagny mba handimbiasan'ny taranaka faramandimby aty avy afara. Dia zay ny anjara asan'ny fomban-drazana taloha.